کله چې بهر کې موټر کرایه کوې، لومړی به یوه کرایه ورکونکې اداره یا آنلاین سایټ ته ورشې. هلته به خپل مقصد، د سفر وخت، او د موټر ډول وټاکې. وروسته د کرایې قیمت وګورې او د موټر شرایط او بیمه ولولې. که هر څه برابر وو، نو خپل معلومات ورکوې او د کرایې لپاره پیسې ورکوي.